א גוטע וועג צו טון פאר איבונגען איז צו טון אפאר סטרעטשעס. אויסציען די מוסקלוס, און עפעס רואיג און געלאסן וואס פאדערט נישט צופיל כח.